Oy ko'o t'sey myaj pukonëp je'e tu'ukëko'o kya jëx jatyë mëdyë ji'im jëx jajpë jay nënyë'ixëyëp a'ax je'e oy a'ax jedun nya yaj wi'in jëwëyi.